Nwo lumbo agbi nwo ohwe agbi gre hwe sbi are hwe gbi gree sa nwo si algo ba pli odne sa mo awye gno ari sa mo a shga ara sa mo a ahwe moa pipi mo aega kala oran ga amma arehwi wanda san awo la wo gan la alo egbo wlewlelwle ga absu bsu adga dzu odne can arenumu klo algo ba oi lamo asi ehre dan ari iri arehwi mee klo na mbo dani klo kam wo na mbo dani me wo arenumu ga ata mas masa la awo owalama ma masa ba epu mbo ta masan gno ka kyu are numu kpo ga na mbo dzu nwo kpo me klo moa gan atakpa moa lo me le nwo kpo kana otakpo he nwo otakpo he nwo takpo he edishi me lo ka ebi nwo okpo lo eka he kpo kahe sa aha akpo sa ata ma aewi wanda gno oyi osi na za oshye sa san alo me le oskushi nwo osi na ozga oshiye ga san atza nwo atsa odo lo iri mo are melo me eklo mo bo me eklo arehwi wanda aka nwo okpo ekpolo sa aba shin nwo anda nwo kpo kana nwo kpo shi me lo gno ohen oshin gno hen he otza me oshin lo ga nwo tza na oshi me lo na halo to me eklo iri mo are me lo me eklo arehwi wanda akpolo ba esi mbo glikidi ekpolo ewwo eyan mbo wo egan mbo olo ewo gan na sho ola san awo do ma mbo aklo oshin gan hen lo aka ana ambzo odne ashin na ka nwo kpo obzo odne gno ombzo he tzame oshin gno dzo gno obgno agbi gno obgno he kala me mbo ebyno lo me ekko are numu la asi ebya azga esi gan mbo arenumu san awo aya kyuku ahogbre sha sa abmi ci hogbre ayin kyeri agbo ekpolo yan gbogbo are numa wanda sa la ya lo are he ariwu are he absan are he agba ekahe bole me yaye klo oshin me kpo na asmu me wo arenum la vu esi san akambyo abmi di hogvre sha akpo expo are numu wanda san awo koklo moatye san ma kokoma okoklo ba esi san ma wanda sa ayin egla ga san ayin egla ya san si walama lo aba wno duk aba ugno dani asi anyin akpowo ugno asaba anyin aba kpowo si yan saba sa anyin ba la akpowo ma la awo skusku asaba asi anyin ba la kpowe ehi utmu sani asaba aji anyin ba lo aikpowo ayakpolo akpo kala ar ayakpolo akpo kala are gre me kloekpl egba ebi he etama gaga arehwi arehwi arenumu mesama la awo arehwi oka awo ka ba eku ko oran awo kala anan agree kala an awo odizi awo kala anan ashvi an ukum iri arehwi la me ekko edzu kada amo me ewo arehwil ko koma are numu la mesame wo arehwi ata ayi na me ewo arehwi ba an laaye alo ayi moa are nwo lo akpo arehwi ogi an mbo ga wo da lo awo eme ino oyumo oshpa esi yan me klo are numu la kuma ba an awo kyuku ugno ga a woma lo ovu ye gayi me eklo ajisi mo arehwi asi oye esikun a ba igno mbo are numu abza wo ba moa zga utmu ba oda ogno nwo ka an aye bo owo moa ogno de me le to si evu ye evu enu moare la aba utmu mbo ayin ada ayin akon adzo agno ba mo a ba ba na a bme mo ba an aklo umbiyu kuma ekpo mo ogno ame zga ka are la gre utmu mbo ji ye evu enu gan ko embye gan mbo le abu gan iri mo arehwi me lo mo asi eko aba koma arenumu me eklo an arenumu fa ba ekpolo mo ogno ame azya ba an Ayian mo oyn le si mo are mbu o aka lo esson gan sku sh ayakpolo mo arenumu awo esson mo alo mo ogno a eme okpo azga ka yi da mo are ko a shen moare kyen ba kpo waya waya usko ji mbo gan are melo ajiji arehwi me to. azu ga age yaa loji mo arehwi ba mo ogno alo egbo ba loakpowo ogno mo ya sko lo gi mo wato mo sko ayya gno ta eze nwo oska ayin hno atazi kami ga ma arehwi ba bmi elo esba esi mome la sno otsa mo eda ba sa ba mo ayan owalama esi bmi kenan adami mo arenumu evma moshe shine ashe evma mo ashe evm mo she shine ashe lawo ban vu esi gan akama byo kaka mo alo ashe la asi obzu odne ba ashe a kpo mo akyen zmba amma akpowo mo a azmba ba mo afa anya ba lo akpowo dadne mo agaban amma ashe ba na alo me le aka. <hesitation> akyen ba ebzu okpo sa na mbo lele mo apno na akyen ba embzu okpo okpo bole an aka ashe kye la amo asbgble an mbo la moo agno an gbogbolo so iri mo ashe me lo mo awo mo ashe ba owalama mbo kala ashe san atekpo ashe la ate kpo me eklo an mbo dani me eklo ashe ban avu anumu gan akama byo ka ban akpo akpolo ka mo awye gan ka yi oran gan eklo she ba na atzu ahe awo ame ensala alo me le awo gno a van ode ada akala ari ove ayuyiyi so yakamata lo oran agre aran gre ma kpo mo she avu esi mo akama byo egba duka mo alo mbo nwo oka egba la esa umbugu eka nwo la ryushe kyu la abgo na yi mo she alo orugu ujugu agrese amma nwo ka ashe gan alo orugu agrese awo ayna me mbo